ها باين سموه كاين فرق كبير ما بين الإيمان والثقة الإيمان هو انك تعود مؤمن وتآمن والثقه أنك تعود إنسان ثقه تقدر تكون <hesitation> ثقه وماكش مؤمن وقادر تكون مؤمن وما <hesitation> هي المؤمن ما تقدرش إذا كنت مؤمن لازم تكون ثقه أما قادر تكون ثقه بصح ماكش مؤمن وتحيا الثقه والأمانه لأنو الإنسان المؤمن يحي وهادي هي و <hesitation> و تحيا ليزرجريا و ليزرجيات و ليزيبيس و لزيبيسات.